komiði sæl og verið velkomin í

við fjölluðum meðal annars um miðasölu á tónleika á Íslandi og ungan aðdáanda hans sögðum frá miklu flóði í Indónesíu fræddumst um Hæstarétt og skruppum í ferðalag til Úganda ég heiti Sævar og í

sást í Eyjafirði fyrir helgi rétt norðan við Hrísey sást vel frá Dalvík sem er ekki skrítið því hann stendur um það bil tuttugu metra upp úr sjónum aðeins einn tíundi af sést fyrir ofan sjávarmál það þýðir að langstærstur hluti íssins er ofan í sjónum hann er gríðarlega stór fyrst í morgun hélt

koma inn hópur fólks sem var í hvalaskoðun kom einna fyrst auga á ísjakann líklegast er að hann sé strandaður fastur í firðinum en færist hægt og rólega eftir botninum það er erfitt að komast mjög nálægt ísjakanum á skipum og það getur verið hættulegt stórir hrynja gjarnan úr honum og fljóta um það er nokkrir jakar sem eru varasamir sem sjást ekki ekki mjög vel og

vera kominn mjög nærri og sérstaklega í myrkri þá held ég að þú sjáir þetta ekkert þrjátíu þúsund miðar voru til sölu og þeir seldust upp á aðeins tveimur og hálfum tíma um það bil fimmtán þúsund manns voru í biðröð þegar miðarnir kláruðust en tuttugu og fjögur þúsund manns voru í biðröðinni þegar miðasalan var opnuð það komust því færri að en vildu hefur verið mjög vinsæll tónlistarmaður undanfarin

ár og hann hefur selt um tuttugu og sex milljón eintök af plötunum sínum og Sheeran á aðdáendur á öllum aldri einn þeirra hér á landi er meðal þeirra yngstu Daníel Breki sem er fimm ára hefur verið aðdáandi síðan hann var tveggja ára hann sló í gegn á internetinu fyrir þremur árum þegar hann söng lög eftir

af mikilli innlifun með pabba sínum Daníel Breki ætlar ekki að láta sig vanta á tónleikana með sínum manni það eru margar

ólíkar aðferðir við að njóta náttúrunnar eins og franskir ofurhugar sýndu við Dettifoss nú á dögunum

að vera og þeir eru fastir í

þeir félagar voru ekki búnir að ákveða nákvæmlega hvar þeir ætluðu yfir þegar þeir komu þegar staðurinn var ákveðinn strengdu þeir tvö hundruð og sjötíu metra langa línu yfir gljúfrið einn ofurhuganna segir að ef maður nær að slaka á sé þetta nokkurs konar hugleiðsla ef það er einhver truflun geti þetta verið erfiðara frakkarnir þrír hljóta að vera með jafnvægið í lagi því þeir ferðast um allan heim og stunda

á íslensku einn þeirra var á ferðalagi við Dettifoss fyrir nokkrum árum þegar hann ákvað að fara einhvern tímann yfir fossinn á línu og hann stóð heldur betur við stóru orðin nú ætlum við að fræðast um Hæstarétt og kynna okkur nánar hvað hann gerir á

eru svokallaðir dómstólar sem dæma hvort til dæmis manneskjur eða fyrirtæki hafa brotið lög eða ekki þeir geta líka ákveðið eða úrskurðað hvort það sem ríkið gerir stenst lög vald dómstóla kallast dómsvald á Íslandi skiptist dómsvaldið í þrjú þrep svokölluð dómsstig lægsta stigið

en hæsta stigið er Hæstiréttur Íslands héraðsdómur er nafn yfir fyrsta dómstigið á Íslandi reyndar skiptist héraðsdómur í átta dómstóla og þeir eru víða um landið ef fólk er ósátt við dóm héraðsdóms er hægt að láta Landsrétt fara aftur yfir málið Hæstiréttur Íslands er síðan efsta eða æðsta dómstigið fyrir ofan héraðsdóm og Landsrétt í honum sitja níu hæstaréttardómarar ef mál eru mjög stór

og flókin er hægt að láta þá endurskoða málið það kallast að áfrýja til Hæstaréttar dómar Hæstaréttar hafa forgang yfir dóma héraðsdóms sem þýðir að þeir eru lokaniðurstaða í máli tveggja ára stelpa var hætt komin þegar höfuðið á henni klemmdist við rafknúinn

nú um helgina Albert Símonarson og Inga Hrönn Kristjánsdóttir fóru með börnin sín þrjú í hefðbundna læknisskoðun á sunnudaginn því þau voru búin að vera lasin þau fóru á Læknavaktina við Háaleitisbraut í Reykjavík þar sem börnin voru skoðuð þegar skoðunin var búin stóð heiðbjört Halla sem er tveggja ára við hlið föður síns hún kippir sér frá mér inn undir bekkinn ég beygi mig strax eftir henni til að taka hana upp en ég

niður á milli þessara arma og botnsins á bekknum

allt að hreyfast þetta er að þrýstast að höfði hennar það gekk ekki vel að stoppa bekkinn og endaði með því að læknirinn tók hann úr sambandi læknirinn skoðaði

Höllu um leið og sendi hana svo beint niður á Barnaspítalann þar sem hún fór í ítarlegar rannsóknir betur fór

en á horfðist og þar kom í ljós að heiðbjört slapp með mar og skrámur ég hef aldrei á

orðið jafnhræddur ég vona að að þetta slys verði til þess að svona atvik geti ekki endurtekið Læknavaktarinnar í Reykjavík hafa nú verið gerðir óvirkir framkvæmdastjóri Læknavaktarinnar segir að málið sé litið alvarlegum augum vonandi gerist svona slys ekki aftur í framtíðinni fornleifafræðingar í Portúgal hafa fundið gamalt flutningaskip sem sökk undan ströndum landsins fyrir um fjögur hundruð árum skipið var líklega á leið til höfuðborgarinnar Lissabon alla leið frá Indlandi þegar það sökk allt bendir til þess að skipið hafi sokkið á tímabilinu fimmtán hundruð sjötíu og fimm til sextán hundruð tuttugu og fimm

fannst á tólf metra dýpi grafið í sand og þykir hafa varðveist ótrúlega vel í skipinu fundust meðal annars fallbyssur úr bronsi indversk piparkorn kínverskt postulín og alls kyns gripir sem á eftir að rannsaka betur það leynist margt merkilegt í hafinu enda stór og dularfullur heimur það er því aldrei að vita hvaða undur finnast næst en hann lést um helgina sjötíu og tveggja ára gamall hefur lengi verið einn þekktasti og vinsælasti tónlistarmaður Danmerkur hann er líka mjög vinsæll víða á Norðurlöndum þar á meðal Íslandi þar sem margir þekkja tónlistina hans hélt marga tónleika hér á landi og oftast var hann með hljómsveit með sér hann byrjaði

með hljómsveitinni

sem var ein vinsælasta rokkhljómsveit Danmerkur á áttunda áratugnum eða nítján hundruð sjötíu og eitthvað þegar lagði upp laupana það er að segja hætti byrjaði

að gefa út tónlist undir sínu nafni hann gaf út mjög margar hljómplötur sjálfur samanlagt gaf hann út tuttugu og tvær plötur og um það bil fimm milljón eintök hafa selst þrír vísindamenn fengu Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði í ár fyrir uppfinningar sínar í

frá Bandaríkjunum sem fær hálf verðlaunin hinn helminginn fá þau frá Frakklandi frá Kanada þau fundu upp

er þriðja konan sem hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði frá upphafi Bandaríkjamaðurinn

þeir fá verðlaunin fyrir að uppgötva meðferð við krabbameini þar er ónæmiskerfið notað til að stöðva fjölgun krabbameinsfrumna dómnefndin sem ákveður hver fær Nóbelsverðlaunin segir að

þeirra muni breyta mjög miklu stór flóðbylgja skall á

í Indónesíu eftir að jarðskjálfti reið yfir landið fyrir helgi skjálftinn var öflugur eða sjö

upptök hans voru á eyju sem er áttatíu kílómetra frá sem er næsta borg frá upptökum skjálftans það búa um þrjú hundruð og fimmtíu þúsund manns í

sem eru um það bil jafn margir og á Íslandi margir létu lífið og hús og önnur mannvirki skemmdust illa í kjölfar flóðsins og skjálftans rafmagnslaust varð í borginni og margir vegir lokuðust mörg skemmdust líka og það þurfti að hlúa að fólki í neyðarskýlum það hefur gengið illa að ná sambandi við þau svæði sem eru nær upptökum skjálftans en borgin

ríkisstjórn Indónesíu kallaði eftir hjálp annarra landa mikill fjöldi hjálparsamtaka hefur boðið fram aðstoð þau reyna nú að komast á svæðin sem urðu verst úti og vinna hörðum höndum að því að hjálpa íbúum

ung kona á Íslandi ætlar að semja eitt lag á dag í heilt ár hanna brekkan er nemi í tónsmíðum og ver miklum tíma með hljóðfæri í hönd hún er núna búin að semja hundrað lög og ætlar að semja lög í heilt ár sem þýðir að það eru tvö hundruð sextíu og fimm lög eftir hanna birtir lögin sín svo á vefnum undir listamannsnafninu mill hanna segir að þessi ákvörðun hafi breytt mjög miklu í lífi hennar

ég var ekki með tíma fyrir að horfa á Netflix heilt kvöld einfaldara að hætta við hluti sem fá mig til að líða illa það var einfaldara að segja nei við

fólk sem mig langaði ekki að hitta segja nei við verkefnum sem mig langaði ekki að gera hanna sem hefur alla sína ævi búið erlendis en á íslenska mömmu ákvað að finna upp á einhverju sem gæti kveikt áhuga þeirra sem skrifa um tónlist ég læri ótrúlega mikið um að semja og nota mismunandi hljóðfæri bara ekki gagnrýna sjálfa mig

ára stelpa frá Íslandi hefur nú kynnt sér lífið í Úganda í rúmlega viku Ómarsdóttir var valin af ríkisstjórn Íslands til þess að taka þátt í kynningu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

finnst markmiðin um menntun og jafnrétti kynjanna mikilvægust hún hefur upplifað þessi tvö heimsmarkmið sterkt í heimsókn sinni til Úganda en ég ætlaði að sýna ykkur þessa mynd hérna þetta er

eða friður og ég er að fara hitta hana úti í Úganda og eyða með henni einum degi vonandi eftir þessa ferð verðum við bara

gígju í Úganda voru viðburðaríkir hún heimsótti skóla í héraðinu þar sem hún dansaði og spilaði fótbolta við jafnaldra sína lífið í Úganda er ólíkt því sem við erum vön á Íslandi hefur lært ýmislegt á ferðalaginu hægt er að horfa á fyrsta þáttinn um ferðalagið á punktur is vísindamenn í norðurhluta Svíþjóðar hafa verið að rannsaka breytingar á svokölluðum hann er að hverfa það kallast sífreri þegar klaki er ofan í jörðinni allt árið um kring hann myndast á mjög köldum svæðum til dæmis í Síberíu í Rússlandi og Kanada þá bráðnar klakinn ekki einu sinni á sumrin vísindamennirnir í Svíþjóð hafa nú tekið eftir því að sífrerinn í norðurhluta landsins er að hverfa það sama á við um norðurhluta Finnlands og Noregs það er vegna þess að lofthiti er meiri núna en áður og fer hækkandi sérstök tæki eru notuð til þess að mæla frost í jörðu og breytingar á því einn vísindamannanna segir að mælingar sýni að á aðeins tveimur árum hafi orðið hraðar breytingar á mörgum stöðum er jarðhiti rétt undir núll gráðum á Celsíus sem er óvenjulegt ekki er alveg víst hvaða áhrif þessar breytingar hafa en landslagið gæti breyst eitthvað vísindamenn fylgjast nú

sérstaklega vel með þessum svæðum í byrjun vikunnar var tilkynnt að skeytasendingum á Íslandi yrði hætt þar með lýkur hundrað ára sögu þessarar þjónustu Póstsins ástæðan er sú að miklu færri senda skeyti í dag önnur og handhægari tækni hefur einfaldlega komið í staðinn það eru samt eflaust einhverjir sem munu sakna þess að geta sent skeyti hefur verið í boði í heila öld fyrsta símskeytið barst um sæstreng frá Færeyjum til Seyðisfjarðar árið nítján hundruð og sex eftir það gat fólk sent skeyti sem virkuðu svolítið eins og s m s eða skilaboð á samfélagsmiðlum

algengt var að fólk nýtti þessa þjónustu til hátíðabrigða margir sendu til dæmis hamingjuóskir eða afmæliskveðjur með símskeyti til að gera kveðjuna persónulegri hægt var að skrifa texta og birta mynd með en hvert orð kostaði pening þannig að það þurfti að velja orðin mjög vel það er samt enn þá hægt að senda bréf í gegnum póstinn óttast er að háhyrningar víða um höf séu í útrýmingarhættu vegna mengunar ástæða mengunarinnar eru svokölluð p c b eiturefni sem enn dælast út í sjó en samt hafa þau verið bönnuð í marga áratugi efnin voru

um allan heim í gamla daga í alls konar raftæki en voru síðan bönnuð fyrir rúmlega þrjátíu árum efnin geta borist upp fæðukeðjuna það segja fyrst í smærri lífverur og svo í gegnum það sem háhyrningarnir borða samkvæmt nýrri rannsókn sem birt var í Bandaríkjunum gætu sumir

horfið á næstu þremur til fimm áratugum þeir stofnar sem eru í mestri hættu eru í hafinu við Bretland margir háhyrningar flýja á svæði þar sem mengunin er minni mörg lönd hafa staðið sig vel í að fylgja banninu eftir ástandið er best nyrst í Atlantshafi við Noreg Kanada Færeyjar og hér við Ísland einn höfunda rannsóknarinnar segir að það þurfi betra eftirlit til að passa að þessi efni hætti að rata út í sjó það var heldur betur hundalíf á

strönd á vesturströnd Bandaríkjanna um helgina fjöldi fólks flykktist niður á strönd og fylgdist með hugrökkum sýna listir sínar á